Brasilko jae kua <hesitation> ou jaeko poparasa <hesitation> payandepo ovape jaema jaereta omogäna independencia jaeko mopeti eta <hesitation> juripopa mokoipa mokoi rupino jaema jokoguima ou ojo <hesitation> oime esclavo oiko añae opama oñeñono kavi retano